أنا شخصيا أفظل التخيم وسط الطبيعة الخلابة، أولا عشان الجو في الطبيعة يعطيني راحة نفسية بعيد عن الظوظاء والزحمة ثانيا الجلسة تحت النجوم مع صوت الهواء والطيور شي ما يتكرر، أما الفندق الفخم صح مريح بس الطبيعة فيها جو آخر وما أقدر أقاومه، وكمان فيها تأمل أكثر وتغير النفسية أكثر.